Lëg ak cokkeer, ba tey lëkk dafa laqatu su la gisee nga ñëw mu laqatu mu xool la ba xam yow sa ba xam yow naka ngay doxalee mu yooru mu dem, su gisee danga ko bugg a dóor walla nga bugga jàpp mu daw dem. Cokkeer moom dafa ñëw du naaw ba tag si kaw garab bi mu toog di la xool nag, xool la xool ba xam yow lii nga bugga doo ko gisaat.